Mam ina gun tawan imam wanwan wok ina wage mi nang mam lana pasal lo masut mam pasal mam na wage la masut tapuk ima mia minang malolo maku ngangavul la masut minang malolo puk me kuk me ngan me karau okai ka matan gun mam kalapang ina pasal mam ma lukluk ngak. ma lukluk ngak me puk me masuk inang inang sang lo lui me lukluk ngak ina beg lo kuruk me ima me malolo karau inang inang ta ge na lukluk ma ina ta ge alu me pasal. pasal me pana ek lukluk panang me pungani gi sagan mam tuke bapwek lak la maket mem relisai e rik mem maket ik sua taput iga tawai imam pana mam gina mani akau ane mu karau enang mam clos ekang wok mam pasal mama woge inang a kure ma me klin aroi soko ning su sekilong ning me simuke lis sinsina naina rik lak la maket rik me maket. Tgc- 05- c038 5 aku waning mana gun kongina saksakai wok ina woge mam minang pasal ma lukluk ngak o mam kana rolo o pan sogul lo mina mamnomot pana wok mani ina akatong imam gun ina ngangavul ma simuk ma lisat ina naina o nana manos mam buk tapiok akonoingma lak mame maket au nesiua mam minang ma inang lo lotu sunde me tapungan lomava aigok nem ngan akamu me pasal ailavang kamam siva ina lotu a lo kongo mam pasal inang ma lotu akamus loge nem tapuk ema lo lui. mem pasal etapuk waitong a kati mem kos kati wai gawek mam paspasal mama lo lui minang wok ina woge monde mam a kalapang ina line. line mam wok monde kam matan gun lo line ian karau na bikman kapna ri ga wok na wok lo skul wok lo lotu na wok apus tamam ina woge mam inang lo siva aka waning. Mam inang lo taun wekatomawoge na wok mam inang lo siva wok napus ku sikisopai inang lo lotu inang line na wok na woge lo siva. Matan gun ma kalapang inang ma ngangavul ma karau i kuk malolo tongina kona ma karau malolono nem tapuk ima ma ngangavul wa matai kaiak e mam tapuk pana mamanomot kava la lui loge lava gun tamam ina matai lo lui mam ma sasang lo lui aisok wok na wolpok ina ngan loge mam ma matai akawaleng kamam ina wanwan de kamam ina gun la woge tongon ina sosopai sosopai lovung kama pana usege inang usege o matmat akamus lo siva mam kalapang na inang lo wok angasik ta matamat na matmat i puka lo sait usik ne ma kalapang na angasik na wok. wok angasik ina ta matmat mem kalapang ina pasal kovul ma inang lo visuai. Ma pasal ma ogai tawalik sapal nainaren awai. agai akamus saksak i sang koso nating ina mamanot au tawan ik ina sokul abus na program ina gun ina ota matmat ilak ina soko to pingping ina ai kokot ta matmat isua mam pare. pare akamus kokaepai kalapang mata ina ngan ata akamus giri ma kovul ina siva giri sasang pana wok kastom ina wok pa kalaPNG woge inang ina ap ina angasik ina ba sasang erik tawai re atapuk anarik tapok ari ta siva kiting ina bap atapuk lo lui a siva a girim atapuuk ina bab ik pasal atopok ina bak atapuk arik arim giri atapuk lo siva.